ཤམཔོ དེ་ལོ དེ་ནག་ཇ་སྒོ་ལྔ་བ་པ་སེ་གསལ་པ་རྒྱལ་སྨུག་པ། དེ་དཀར་ཡོད་གཅིག་ཕ་བཤེས་བྱང་སེལ་ན་དེ་ནག་ཇ་དགས་མཐོང་དཀར་སོ་དེ་ཕ་བཤེས་འདོད་སོ་ཡིན། དེ་ཕན་ནང་བཤ཯་ན་དེ་ནག་ཇ་མས་ཐོང་དེ་འདོད་གཞན་དཀར་ལྕགས་དགོད་མོ་གསལ་དཀར་ནང་བསྒར་ཤེར། དེ་ལས་དེ་གི་ནག་ཇ་དགས་མཐོང་དེ་དཀར་སྟེ་དེར་མཚུར་པོ་དཀར་ནང་དགོས་ཆོག་དེ་སྒོ དར་བྱ་མིར་བསྒར་པ་ཐང་ ནག་གཙོ་ཆོས་དད་ཐོང་པ་པ་འདེ་ཕ་བཤེས་སོ།